Ye kwasababu cheng ndo chenga rerila mbili wako ngawa imara kuta mndwe nge- ngeeteseka asilafu weshingavo kwamila chao ndusha kwete weshi ngata kidoko vo wewa na afya ngemnisha